أكتر <hesitation> شهر حار هو يوليو وأغسطس وأغسطس بردو، وأبرد شهر هو يناير، أما من ناحية الرطوبة فأشهر ص- أشهر الصيف عادة، ونقص الرطوبة وأش وأشهر الشتاء أكثر جفافًا.